Siinoo niŋ i lafita ke la dee i be i laa la juuna le. Niŋ i ye i laa juuna le, i nanna i laa la i ka i miŋ; nte ka wo le ke. puru nŋa siinoo., nka nmiŋ ne, haa